ग्रीस के कहना बहुते खास अउ अद्भुत हवे। जेमा खाना म मछली जैतून के तेल अउ। जड़ीबूटी के बहुते इस्तेमाल करे जाथे। कुछ खास ग्रीस व्यंजन हवे मुसाका जेके बैंगन अउ। आलू के कीमा से बनाये जाथे अउ कबाब भी प्रमुख खाना हवे।